eyòo, ígbɔké bo flo òlò kása bàáa funù blɛ̀ɛ bàáa nì kpo bɔ̀sìkplà bàá ŋe. kàyi à ha òlò, klekle à nàáa gbì ílɔà. kayi èé gbi ilɔà úni ètè yá bɔ̀sì ka èé li áyiti. Ètè yá bɔ̀sì ká wàá kɛ fó fùu ása ɔwɔ fè gbì ílɔà lɔ tè yá kɔ zó so wàa tè yá bɔ̀sì ì káàáŋka ɖòo fú úni à nà tú si, à tú nyo ikpɛ lèe. à nà tú òlò màa ɔwɔ fè gbìílɔ lɔ ponyo ikpɛ lèe à nà ɖí bɔ̀sì so nɔ̀lɔ, bɔsìba lɔ so nɔ̀lɔ tè níì èze búá nàá yɔ ígbɔ néèze búá yɔ̀ ɔ̀tè à nàá wulà eze lɔà, à nàáa wùlà eze lɔ àɖà búá plémú úni à zi í kayi eze lɔ tià áɖì wúléè, úni à nàá ɖɔɖɔ̀ kpàtìà à nàáa nyo ɔ̀kɔ̀yɛ <hesitation> mòole ba fɛ itíìgbé blɛ̀ɛ, ɔwi màa no gúnu fɛfɛ̃ màawu, à nà nyó ɔ̀kɔ̀yɛ nélèe. káyi ɔ̀kɔ̀yɛ wèe bo nyòo bubutu ɔ̀kɔ̀yɛ blɛ̀ɛ màa ówó ba kpalí ni kpé ví ɖí àámi, úni à nà nyóà úni à nàá kpatíà keɖe keɖe ú nàá yilè ayá fáànyì. úni, yá klée kása kɔ̀ ba kpàtà màawu à nàáa tu flo úni eze wúsíwúsí màawu búá ká eze wúsíwúsi le búá no nyoà áɖìtè búni ká bàá ɖɛbì ú nà tá kása à nàá kpatìà nì ɔ̀kɔ̀yɛ nì tíì gbé màa ɔmi ɖò ɛnɛ́ igbɔ ɔwɔ kpátìà wuléè úni à nà tú wo úni à nàá yì wo. ígbɔ ɔwɔ wo, à nà kláà eli nélèe elí màa búá plémú, à nàá yi iku màa ɔwɔ fía ni ú ná mla kɔbu nyú tè à nà yili fò posro yá iku ma bàáa nyu ɖí òlò lɔ náka kplelinì náàfa tè ànà tú gbìnì, à nàá gbìnì à nà tú so ízi à nà só bɔ̀sì nɔ̀lɔ tíbí, à nà só bɔ̀sì nɔ̀lɔ tíbí úni ú nà fú ɖɛ́ŋúúú, à nàá tè, kása bàá baa, ú nà fú, kása kàá bo fu lɔ ù mla kɔ wú jàkálì, ábua gúnùá màa wu bùà fɛ̀fɛ̀nì màawu búá, à nà só nélèe ú nà fú nìà, à nà nyó búwo ú nà fúnìà ɖɛ́ɛ́ kása à nàáa so bɔ̀sì nɔ̀lɔ ɛnɛ́, ása à nà kpó bɔ̀sìkplà, àsa à nàá ni ŋè iku maké sú ɔwɔ ɖòo kpo bɔ̀sìkplà lɔ ùfù ééè mìnyè èéè, amánibo èéè, elí ba bànià kása à náanì ŋè iku lɔ yá úni ɖálɔ̀ɔ.